Diisua a yusuɛa a kuŋko. Ii disua usu i ya kuŋɛ- i ya koa te, i ya usu i yɛ i kuŋɛ ma tiiɛ, i kuŋdiiɛ ma tiiɛ a, musiiɛ nu aa nu pɛ anu ya usu. Anu ya nu kuŋɛ ma-anu ya nu kuŋdiiɛ ma tiiɛ a. Diisua aa usu kaŋ nu mɛ nu. So i diisua usu lɛimu, a yusu kiiɛ nu mɛ nu na nu ke saana ɔɔ na nu lɔseŋ saana i ye.